Ja kú diciembre, enero, febrero, marzu, abril, sa'a nini xaán te mayú a ni nchaá saú ;juniu, julio, agosto. septiembre mani saú kuún, te ni ntukuí kúti nu yɨú.